मेये हिसाब ते तो युवा लोग ने विश्वविद्यालये में जानो चाहियें। चूंकि विश्वविद्यालये में हमें शिक्षा मिलते और ब शिक्षा के बिना हमारो जीवन अधूरो है। हर जगह हमें ज्ञान की जरूरत पडते शिक्षा की जरूरत पड़ते, और विश्वविद्यालये ज्ञान और शिक्षा को भण्डार है बिना शिक्षा और ज्ञान के हम जा जीवन में कऊछु न कर पाएंगे। तो जमार युवाय जो है विश्वविद्यालये में जानो चाहियें जा सिखायें और ज्ञानायें प्राप्त करवे काज। नई नई रिसर्च और शोध चल रही हैं। विश्वविद्यालये में तो युवा जब विश्वविद्यालये जायेंगे जबई इन नई नई रिसर्च और शोध में भाग ले पाएंगे। और भाग ले पाएंगे तो कछु आविष्कार करेंगे, जाते हमारो समाज आगे बढेगो।